Nder taƴre Afirika woodi kaaƴe, kooseeje, <hesitation> maaje e ko nanndi non. <hesitation> e nder taƴre Afirika nden keɓeten Haƴre Kilimannjaaro, <hesitation> Jebel Toubkal ndenɗaa'e nde <hesitation> leydi Marooko. Nden en ngoodi bana kooseeje Aadamaawa, bana kooseeje Shere ɗaa'e to diiwal Pulaato, <hesitation> nden bana Kufena kannjum nder diiwal Kaduuna <hesitation> woodi bana Zuma Rock kayre kadi ko hayre mawnde nder to <hesitation> Abuuja. Nden woodi bana <hesitation> Zuma- beeli mawɗi walla mi wi'a weendu to wo'oyru non en ngoodi bana Weendu Caad, bana Weendu Kivu, bana Weendu Victoria to leydi Tanzaaniya wonɗon hakkunde leydi Tanzaaniya, Kennya e kadi Yugannda to ɓe mbii kayru ɓuri yaajuki to taƴre Afirika. <hesitation> Nden no woodi bana nduu ndu Caad, ndu Kaayinnji, ndu Jabi. Nden woodi - en ngoodi caanɗi ɗuuɗɗi bana Caangol Niil, Caangol Konngo, Caangol Nayja, ngol Zammbeezi e ko nanndi non.